In tos refri pos lahca servirevi, nochi comidas tli tlen mocoua nochi itcalaquia para amo xocoyah, nochi tortillas, tlaxcale, gelatina, cualquier cosas uno quicalaquia ihtic refri todo nochi cuali, porqui, porqui tlamo yahca quicalaquiah ihtic refri youatzinco ya xococ, <noise> e entonces por eso tere ino refri tlalibisca serviribi eh refri.